जो डिशवाशर छ सु म क्या होंद कि यन खाना छ बण्या तै म तुम अपना जूठा बर्तन धरला तै म सोप धरला तै म स्पेस होंद थोडा ना साबुन धरना तै और तै थै धरी तैं तुम तै थैं स्टार्ट करला जब तुम स्र्टार्ट करला तै थैं सु पानी कु प्रेसर तेज प्रेसर जु तुम्हारा बर्तन छ तै म मारलु और सु सोप भी धरलु और तन करी तै काम करलु।